ପ୍ରସୀବୋ ଉପଚାର ଇଂତା ଅଚ୍ଛୀ ଇତା ଉପଚାର ଇସ ତରହ ହୁଆ, ଜନ୍ତୋ କୀ କୋଈ ଭୀ ମରୀଜ ଅଚ୍ଛୀ ତର ସାରେରିକ ଔର ମାନସିକ ଦୁହାଂ ରୂପ ସେ ଉପଚାର ହୁଆ। ପ୍ରସୀବୋ ଉପଚାର ଇଂତା ଅଚ୍ଛୀ ଇତା ଉପଚାର ହୁଆ, ଜନ୍ତୋ କୀ କୋଈ ଭୀ ମରୀଜ ଅଚ୍ଛୀ ତର ସାରେରିକ ଔର ମାନସିକ ଦୁହାଂ ରୂପ ସେ ଉପଚାର ହୁଆ।